Ny mandeha an-tongotra no tiako kokoa noho ny mihazakazaka. Ny antony dia izao, rehefa mandeha tongotra an, dia sady tsy mandreraka, tsy miteraka fahasemporana, dia afaka mijerijery tsara ny lalana ianao fa tsy voate- tsy mampianjera. Ilay mihazakazaka mankony an, sady ma- mampianjera ilay izy an, no mora mahasempotra.